bu la neexee mun ngaa denc sa néeg, te doo dem si biti ndax tay, soo gasee sa digg néeg, soo seetee sa ruq bu baax, mun nga faa gas sa pax bu ndaw bu la neexee nga konkiri ko, def fa buntu bu ndaw nga fey denc. Bu la neexee it man ngaa daajlu sa kondaane, nga fay dugal. Boobit bànk la ndax soo ko génnewul du génn. Heure boo ko soxlaa ci nga koy si nga koy jëli. Boo denkaanee si biti. Soo ko soxlaa si nga koy jëli, te mun nga koo soxla doo ko fa fekk. Kon denc sa néeg it wóor na. Tay boo fa dénkaanee, soo soxlaa sa xaalis nga jëli ko. Soo soxla soo kii yee <noise> soo amutee xaalis, soo demee leb ñu labal ndax yaaŋ fa daan dénkaane. Waaye li nga denc sa néeg moom lool rekk nga soxla jot si ndax lool nga fa denc. Moo tax bànk yi ci biti yooyu it am na solo.